þessi þáttur ber merki þess að það eru að koma jól og mikið af bókum að koma út við erum að reyna að komast yfir marga hluti við fjöllum um syndarann eftir Ólaf Gunnarsson heimsku eftir Eirík Örn Norðdahl þegar blaðamaður deyr eftir Guðrúnu Guðlaugsdóttur Margrét Lóa verður hérna með ljóð og Helgi Ingólfsson með bók sem heitir þegar Gestur fór þá er þetta held ég um það bil komið en við erum hér fyrst Haukur Ingvarsson og Kolbrún Bergþórsdóttir ætlum að taka fyrir bækur þrjár og fyrst er að nefna og svo tjöllum við okkur í rallið bókin um Thor eftir Guðmund Andra Thorsson ætlar þú að byrja Kolbrún já Guðmundur Andri fór yfir pappíra föður síns sem safnaði öllu og fann þar myndir

og og hann skrifar þessa bók um föður sinn þetta er ekkert ekkert gríðarlega löng bók en hún er óskaplega innihaldsrík mér finnst þetta það besta sem Guðmundur Andri hefur gert og hefur hann þó gert margt gott þetta er skrifað af óskaplegri hlýju hann færir okkur Thor

eins og við þekktum hann hann var yfirþyrmandi persónuleiki það kemst vel til skila örlæti hans kemst til skila þetta mikla skap ýmsir gallar og hann lýsir líka ættmennum hann lýsir öðru fólki og allt lifnar á þessum síðum ég táraðist undir lokin þegar hann fer að lýsa gamall maður vaknar um hádegi og hvernig dagurinn er hjá honum frábærlega vel gert þetta er bók sem allir unnendur Thors hljóta að fagna og þeir sem þekkja ekki Thor bókin færir færir þeim hann forvitni á að lesa hann stígur algjörlega ljóslifandi upp úr þessum síðum Haukur maður finnur fyrir nærveru Thors í þessari bók þetta sé bók um Thor er þetta

vissu leyti bók um Andra og fjölskylduna

hann er mjög sanngjarn finnst mér líka við andstæðinga Thors og hann gengur hart að föður sínum en mér finnst hann ekki vera óvæginn það er ofboðslega skemmtilegt þegar hann fer út í þessa Kristmannsdeilu þá segir hann fyrst ja þetta er mjög flókið en líka einfalt

svo fannst mér líka fallegt

hann gekk hart á móti það var vegna þess að hann bar virðingu fyrir honum sem andstæðingi þannig að hann sýnir bæði kosti og galla Thors mér finnst hann líka eins og Andri er yfirleitt finnst

finnst hann sanngjarn í dómum um menn

eins og Andra þyki vænt um manneskjuna bara bara bara fólk svo dregur hann upp mjög góða og sterka mynd af móður sinni sem er kannski

þegar Guðmundur Andri talar um að þegar hann sjálfur deyi muni pabbi hans taka á móti honum það snerti mig mjög djúpt svo er draugagangurinn í lok bókar sem mér finnst magnaður og ég trúi fullkomlega það sem maður vonar líka er að þetta verði tilefni til að margir sem hafa ekki hafa ekki haft kynni af verkum Thors fólk muni kynnast honum með

öðrum hætti það er í bókinni einhver kjarni sem

í miklu stærri ævisögum og þeim tekst

fanga ég vildi

nefna vegna þess að Andri lyfti Matthíasi Viðari

aðeins sem átti stóran þátt í að fólk fór að lesa Thor á níunda áratugnum þessi afsaka hvað hún er orðin ljót viðtal sem Matthías Viðar tók við Thor þetta er leikur að íslenska

um mann sem er hugsanlega í bókmenntunum okkar Geirmundur heljarskinn Bergsveinn er með

bækur sem karlmenn hafa

skrifa síðustu ár þar sem þeir eru að einhverju leyti að takast á við Íslandssöguna

finna merka menn sem eru gleymdir frá liðnum öldum þeir eru að endurskapa einhvern hugmyndaheim í gegnum tungumálið að miklu leyti

fjalli um brand sem á að vera hinn meinti höfundur þessarar bókar

þessi Íslendingasaga sem einhvers lags testament um tólftu öldina og hugsunarhátt tólftu aldar manna síðan er líka það sem er í þessum fyrri bókum líka verið að endurskoða söguna á tuttugustu öld skoða

þjóðernishyggja okkar hefur litað allan skilning á fortíðinni

í þessari bók hann er að takast á við Sigurð Nordal og Einar Ólaf Sveinsson en það ég veit ekki hvort Bergsveini mistókst að halda öllum þessum boltum á lofti eða mér sem lesanda mistókst að grípa þá alla það er mjög margt sem lesandinn þarf að standa skil á sjálfur ég ég veit að

eiga bækur að vera þannig þær eiga að kljúfa

fyrir venjulega lesendur held ég ég mundi ætla að þetta væri jólabók allra sem vinna á Árnastofnun þetta er svo frumleg hugmynd en um leið maður hvernig ætlar hann að gera þetta mér finnst honum takast ansi margt

það var erfitt að lesa hana ég datt stundum út en mér fannst um leið mjög gaman fannst hann oft fyndinn þá týndist ég ég hætti þar og byrjaði að lesa söguna og las hana til enda og las svo formálann ég ráðlegg lesendum að gera það sama en hún er skrifuð á þessu forna skrýtna máli og ég held að fyrir

er það of erfitt fyrir þá sem geta það held ég að Laxness upp aftur með nútíma stafsetningu þessi stafsetning er

að lesa þessa bók fyrir marga stundum áttar maður sig ekki á er hann að reyna að sanna eitthvað lýsingar mér fannst húmorinn í þessari Halldór búinn að tæma þann brunn svolítið ákveðnar persónur skoplegar með því að láta þær stöðugt hafa eftir einhver gullkorn úr Hávamálum eða einhverju sem er búið að afbaka lítillega margur verður að öli api eitthvað svoleiðis

en sem gegnum gangandi stílbragð

síðan af því þessi bók

þessa flóknu

nítján hundruð og fjörutíu og þá skrifuð upp þá er stíllinn rosalega

maður sem lesandi veit ekki hvar maður á staðsetja sig eins og þú segir

njóta þess sem leiks og hlæja

athyglisverðasta skáldsaga ársins við þurfum að að síðast bók sem er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna það er óvænta bókin í þeim flokki leiðin út í heim eftir eftir Hermann Stefánsson örstutt saga tilbrigði við Palli var einn í

byrja mjög vel

renna út í sandinn undir lokin en það voru ákveðnir hlutir sem ég hafði gaman af eins og hugleiðingar um boð og bönn innri og ytri heim og samskipti við fólk og hvernig er að vera vera einn en eins og ég segi mér fannst stíllinn dálítið breytast í seinni hlutanum og þá var ég ekki alveg að fylgja höfundi þetta eru náttúrulega

tilbrigði og Palli er ekki endilega Palli sem við þekkjum

er hugsanlega fullorðinn maður akkúrat þetta er

bók svolítið mikið ég veit ekki hvort hann er

eftir að hafa lesið palla sem fullorðinn lesandi núna stundum fimmtán sinnum á dag fannst mér snjallt hvernig hann lætur hugann reika

hrollvekjandi heimur sem Palli vaknar upp í heimur þar sem hægt er að spyrja ýmissa grundvallarspurninga varðandi siðferði heimspeki hagfræði það gerir Hermann mér finnst mörgu

snilldarlega til skila haldið hérna svo ójafnt þegar maður er að vega og meta svona bækur þessar bækur eru báðar með rosalegt fóður fyrir hugann með mjög ólíkum hætti en þetta er bók sem ég gæti séð fyrir mér menntaskólanema lesa og ræða heimspeki eða hvað sem

skemmtileg kveikja það er ekki farið út

út á grunnsævi þarna nei þetta er frábær bók

fyrst við erum farin að minnast á tilnefningar og ekki vil ég halla á þessa bók en

algjör skandall að Linda Vilhjálmsdóttir skyldi ekki

við skulum renna yfir tilnefningarnar í fáum línum þakka ykkur fyrir Einar Már Guðmundsson

sjóveikur í

leiðin út í heim Jón Kalman Stefánsson eitthvað á stærð við alheiminn flokkur fræðibóka og rita almenns efnis Dagný Kristjánsdóttir

Bjarnason þegar siðmenningin fór fjandans til Héðinn Unnsteinsson vertu úlfur Páll Baldvin Baldvinsson stríðsárin nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð fjörutíu og fimm Smári Geirsson stórhvalaveiðar við Ísland til nítján hundruð og fimmtán Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson

eftir fimmtán höfunda Ásdís r Magnúsdóttir rangan og réttan þrjú

Gunnar Theodór Eggertsson drauga dísa Gunnar Helgason mamma klikk Hildur Knútsdóttir vetrarfrí Þórdís Gísladóttir Randalín mundi og Stefán við ætlum að tala um bókina þína öll mín bestu ár við erum staddir við Listasafnið gamla Glaumbæ og hann tengist þessari sögu mikið já þetta er vettvangur margra skemmtilegra viðburða í bókinni eftirminnilegir dansleikir þar sem hljómar og seinna trúbrot spiluðu og Rúnar Júlíusson klifraði upp um alla veggi og

og flaug um salinn og auðvitað fleiri uppákomur

sem sem þessi staður kom mjög við sögu í tónlistarlífinu á þessum árum og

þetta var kvöld þar sem Shady og kalli voru að hætta með trúbrot og á forsíðunni er þessi óborganlega mynd af

rúnna Júl og konu hans

einstök mynd þetta kvöld þegar hún er krýnd fegurðardrottning

í vinsælustu hljómsveitinni og

valinn í landsliðið í fótbolta á

konu landsins þetta og María segir að þetta sé einhver fallegasta mynd sem hún hefur séð af þeim saman þetta eru myndir eftir Kristin Benediktsson sem var samstarfsmaður þinn á Morgunblaðinu já við störfuðum saman ég skrifaði um popptónlist í Morgunblaðið um tíu ára skeið og Kristinn var ungi ljósmyndarinn á blaðinu og var óþreytandi að fara með mér á kvöldin og fylgjast með skemmtanalífinu þetta tímabil og svolítið lengur hann tók myndir lengur en ég var við

fjölbreytt skemmtanalíf ekki bara stóru viðburðina heldur

vakti ekki mikla athygli á sínum tíma en er gaman að eiga núna myndir af eins og gömlu dansa böll barnaskemmtanir og skólaskemmtanir og ýmislegt

að kíkja til þín og skoða þetta aðeins betur þar

myndir að þær eru teknar í

að lýsa því hvernig hvernig upplifunin var bæði með því hvernig hljómlistarmennirnir báru sig að og og líka hvernig áhorfendur lifðu sig inn

þetta eru lifandi myndir hann var ekkert voðalega hrifinn af því að vinna í stúdíói hann lærði að vísu ljósmyndun á stofu en þú hefur lagt á þig að nafngreina fólkið á myndunum það hlýtur að hafa verið rosaleg vinna já með ljósmyndum úr poppinu fyrir fyrir fimm árum sem hét poppkorn það var fundið að því það upplýsingar með myndum

ég lagði mig fram um að safna þessum upplýsingum ekki bara um stað og stund heldur

sem voru í aðalhlutverki þetta var mikil vinna en

skemmtileg og ég naut aðstoðar fjölda

aðila við að hafa upp á nöfnunum þarna eru ekki bara frægu hljómsveitirnar líka hljómsveitin arfi og trix og og

leitaði eftir að nota hverja einustu hljómsveit og hvern einasta

sem ég fann fann í filmum þetta er mikill fjöldi og miklu fleiri en bara þekktustu listamennirnir og hljómsveitirnar svo eru þessir stóru atburðir eins og sextíu og níu

fulltrúi ungu kynslóðarinnar tónleikarnir og og

þetta var fyrir okkur sem vorum að upplifa það að fá þarna heimsfrægar hljómsveitir fá þær til Íslands þetta voru sérstakar upplifanir

raunar allir þessir viðburðir sem þú sem þú talar um

menn menn voru að prófa sig áfram í ýmsu eins eins og Saltvíkurhátíðin sem seinna var kölluð þarna voru menn að herma eftir Woodstock og þetta var nú dálítið kalt og blautt en rokkhátíð engu að síður þú varst að skrifa í Moggann á þessum tíma já ég byrjaði sautján ára gamall labbaði til Matthíasar og spurði hvort ég mætti skrifa um fyrst var það á slóðum æskunnar og seinna

hétu síðurnar öðrum nöfnum slagsíðan og og fleira ég fylgdist með þessu

í tíu ár unga

fólkið drakk í sig þessi skrif ég segi fyrir sjálfan mig ég var lítill drengur og las þetta allt upp til agna já það var nú þannig að þarna var internetið ekki komið og það var takmarkað af upplýsingum það var ein útvarpsstöð og hún var ekkert mjög mjög gjafmild með popptónlistina þannig að fólkið vildi fá að vita hvað væri að gerast ef fólk vildi virkilega sjá hvað var að gerast varð það að fara á skemmtistaðina maður fór á skemmtistaðina til að sjá nýjustu hljómsveitirnar

heyra nýjustu lögin sjá nýjustu græjurnar

nýjasta fatnaðinn allt

gerðist á skemmtistöðunum og

reyndum eftir megni að miðla þessu í blaðinu

hann lést fyrir þremur árum við náðum að vinna saman að bókinni um níu mánaða skeið lagt línurnar um megin efnið og hann

byrjað að skanna myndir en síðan hef ég notið aðstoðar dóttur hans við að fara í gegnum myndasafnið og skanna inn og vinna bókina til loka þetta er algjörlega frábær heimild hingað er kominn Eiríkur Örn Norðdahl heimska er bókin þín nýja og þetta eru stuttu titlarnir það var gæska illska og nú er það heimska

allar um hvað það þýðir að sjá í einhverjum skilningi það er kannski meira fyrir mér

eða sama fólk þetta er einhvers konar

þar sem allir

fylgjast með öllum það er ekkert einkalíf lengur þetta þetta sjálfhverfu þjóðfélag sem við lifum í og þekkjum öll mjög vel þessa eilífu þörf fyrir

að sýna sig og presentera sig fyrir heiminum og afhjúpa sig og og hvernig við dílum við hugmyndir um

skömm það er ekkert einkalíf segi ég þú situr fastur í

eða gangast við því að það sé eitthvað

skömmin er eiginlega fólgin í því frekar að þegja yfir hlutunum nákvæmlega

sem er þannig að þau setja allt sitt ástarlíf og

það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt í þessum heimi þarna eru þarna eru allir

er opið fyrir alla

það sem þau gera er að einhverju leyti

nota það til að pína hvort annað

að hefna sín með

því að láta hinn vita af því þegar þau eru að

sofa hjá öðru fólki og þannig

við skoðum til dæmis kápuna á bókinni hérna sést

en hversu mikilvægt er að þetta sé á Ísafirði frekar en öðrum stað þínum heimabæ í raun skiptir það engu lykilatriði fyrir mig það hefði getað verið ég setti hana bara niður þar ég hef áhuga á því hvað það þýðir að vera í litlum bæ að vera í litlum bæ þá séstu alltaf í einhverjum skilningi en annars

landsbyggðin eða smábæir úti á landi eru sérstaklega

staðgenglar fyrir framtíðina sem er eiginlega aldrei gert en það er dálítil framtíð í þessu líka það eru nöfnin á fólkinu í bókinni bókinni fólkið heitir mjög skrýtnum nöfnum ekki endilega sjálfsagt að

karakter þarna hann er mjög augljóslega af Hornströndum held ég nú ertu ofboðslega upptekinn í rauninni búinn að slá í gegn í útlöndum með illsku og af hverju hefur illska náð svona vel í gegn erlendis ég sagði í henni að það væri vegna þess að það kemur fram í henni að það munu allir kaupa hana vegna þess að hún fjallar um seinni heimsstyrjöldina og helförina fólk er

hluti af sálum fólks þessa dagana það talar svolítið til þeirra bókin hefur orðið mjög stór í Frakklandi og nú er meira

grísku sem mér finnst afskaplega flott mjög gaman vonandi fæ ég að fara til Grikklands og fylgja henni aðeins eftir þakka þér fyrir að koma hingað í þáttinn Eiríkur við skulum sjá viðtal sem ég tók við Guðrúnu Guðlaugsdóttur höfund bókar sem heitir blaðamaður deyr

Guðrún þú ert að senda frá þér æðislega gaman

og það er vettvangur sem ég starfaði á mjög lengi mér finnst æðislega gaman að skrifa um þetta og hún kemst í hann krappan það vantar ekki tækifæri fyrir

til að komast í alls konar aðstæður og ég nýti mér það bæði það sem ég þekkti í mínu starfi þetta er fjarri því að vera

eru kannski vissar persónur sem hugsanlega einhver gæti borið kennsl á það bara verður að sjást þú varst blaðamaður á Mogganum

á Mogganum þar áður var ég á útvarpinu ég var fréttamaður og

þekki þetta allt fjölmiðlaumhverfið það er dálítill kostur fyrir Ölmu að höfundur hennar skuli þekkja svolítið inn á þetta hvað kemur til að kona svona má ég segja kona á þínum aldri fer að skrifa spennusögur áfram um ég fór að gera þetta vegna þess að mig langaði alltaf að eiga annan feril en þegar maður á sex börn þá erum við í samfélagi

ekki er gert ráð fyrir öðru en að maður þarf að vinna eins og skepna viðbót við að koma upp þessum sex börnum áður var það fullt starf fyrir konur að ala upp sex börn en nú er það alls ekki nú er það bara gert með vinstri þú ert núna að skapa

nýjan feril sem sakamálahöfundur

á fullu í því og finnst það æðislega gaman ég byrjaði á því að lesa ævisögu

ég las

þá hugsaði ég

líf hennar og ástarmál og svona var upptekin af því en núna las ég þetta markvisst út

frá skrifunum hún sagði að svona bækur ættu að vera sextíu þúsund orð það væri passlegt góð ráð en er þetta blóðugt hjá þér eða er þetta meira í

í

helgi þú álítur að hérna um það bil hafi verið

Gestur fór já hún mundi hafa staðið örlítið vestar nokkurn veginn beint á móti

bæjarins saman komnir hérna sat Benedikt Gröndal oft en þetta var hluti af stórum byggingakomplex sem var Hótel Ísland síðar þetta var ein helsta

þær voru nokkrar reyndar það var Svínastían og svo er Geysir kominn á Skólavörðustíg á þessum tíma beint á móti Hegningarhúsinu

eins og Hótel Alexandra

og Hótel Reykjavík sem var þar sem Hjálpræðisherinn er núna sem sagt í kringum átján hundruð og níutíu þetta er býsna breið lýsing á þessum samtíma í lok nítjándu aldarinnar og þarna er fullt af persónum sem maður maður þekkir aftur sögufrægum persónum heillandi persóna

Gestur Pálsson er dálítið merkilegur er að mörgu leyti

í íslenskum bókmenntum kannski fyrir utan Kristján

sagan fjallar um baráttu hans við Bakkus og við Venus getum við sagt

ástarmál hans

á endanum hrökklast hann af landi brott hann var ekki nema þrjátíu og

hel á einu ári vestur í Kanada

já að sumu leyti verður hann fyrsta stjarnan hann fyllti Gúttó sem var aðalsamkomuhús bæjarins og stóð þar sem er núna bílastæði Alþingis sem

væri hægt að troða inn

til þrjú hundruð manns og þegar hann las upp sögur sínar eða kvæði

kom fólk þangað en það gat ekki reitt sig á hann vegna þess að þegar hann átti einu sinni að lesa fyrir börn þá kom hann þangað drukkinn og það vildi eitthvað misfarast en það eru reyndar margir þræðir í þessari bók og margar persónur

við þekkjum mörg þessi þessi nöfn já það eru raktir svona þrír fjórir samhliða sem tengjast allir innbyrðis saga Gests Pálssonar er kannski fyrirferðarmest en síðan er það sakamál sem Jón Borgfirðingur er að glíma við og hans heimilisaðstæður verða

síðan koma þarna við sögu fjölmargir frægir menn

þarna dúkkar upp Benedikt Gröndal Grímur Thomsen Hannes Hafstein fær svona

Matthías Jochumsson seint og um síðir og ýmsir frægir menn sem detta inn en þú leggur þig greinilega fram um að lýsa öllum staðháttum mjög mjög nákvæmlega já og það á að standast nokkurn veginn menn bjuggu ekkert alltaf á sama staðnum ég rak mig á upphaflega bjó Gestur niður í Kirkjustræti og ég ætlaði að hafa hann staðsettan þar

í Reykjavík

í Suðurgötu með hverja einustu persónu til dæmis Bríet Bjarnhéðinsdóttir

þau bjuggu sín fyrstu ár í Veltusundi áður en þau flytjast upp í Þingholtsstræti í stóra húsið sem þau keyptu þar staðhættir eiga að vera nokkuð öruggir og ég lá í dagblöðum og

í ýmis konar heimildum bæði prentuðum og

vera skemmtilegt að gera þetta svona passa upp á að allt sé á sínum stað ég leita að ákveðinni fyrirmynd sem er sem er enskur höfundur sem skrifar meðal annars Orðabók Lemprieres hann sagði einhvern tímann ef það segir í bókinni minni að blómapottur datt út um glugga og lenti á höfðinu á einhverjum hérna sextánda júní sautján hundruð áttatíu og sjö þá stenst það því hann er búinn að kynna sér það út í æsar ég fylgi svona dálítið

er mjög gaman en þetta er eins og endalaus

allir þræðir verða að ná saman syndarinn er ný

eftir Ólaf Gunnarsson sem hefur skrifað fjölda stórra skáldsagna sem þjóðin hefur lesið upp til agna og og standa henni nærri hjarta margar velkominn Ólafur þetta er framhald af málaranum sem var

komnir með ansi stórt skáldverk um þessar níu hundruð blaðsíður um þessar persónur Davíð og Illuga sjö

en þú ert að fylgja þessum persónum sem voru í málaranum það er Davíð Þorvaldsson málari það fór nú mjög illa fyrir honum í lok síðustu bókar og Illuga Arinbjarnar sem var þetta er stór skáldsaga Einar Kárason

og sagði að

þetta væri

við Einar

fóstbræður og vinir og hann talar alltaf mjög fallega um mig þetta er skáldsaga ég er undir áhrifum þessa manns og hef verið það alla tíð eða undanfarinn aldarfjórðung hvað er

er svona það er ekki gott að lýsa því það er eins og hann talar svo vel til mín mér finnst þegar ég les hann er er ég á heimavelli menn sem brjóta alvarlegar misgjörðir synd og svo fyrirgefningu það sem ég er er að gera þarna það er um skelfilegan glæp og síðan um leiðina til að fá fyrirgefningu á þeim verknaði

ekki að draga yfir það að þetta er

það sem mætti kalla bókmenntir þetta er ekki

við gætum kallað

til dæmis endirinn á bókinni sem er eins og kjaftshögg ég veit að þú varst að cirka út hvernig þú gætir komist að þessum endi allar þessar sjö hundruð og fimmtíu síður eru í raun og veru skrifaðar fyrir síðustu blaðsíðuna þannig að sá sem

vill vera svo góður að lesa að hann má alls ekki kíkja en endirinn er kjaftshögg á sinn hátt þú hefur verið að að vinna við merkilega hluti þú segir að þér hafi reynst

erfitt að skrifa þessa bók það var alveg skelfilegt fyrri bókin var minn mesti við skriftir ég hef aldrei vitað aðra eins inspírasjón eins og við köllum það

er ekkert annað en hamingja við vinnu ég ég hafi klárað hana á tveim mánuðum og vaknaði hvern einasta dag og hlakkaði til að byrja

þetta hins vegar var alveg alveg mér dettur í hug núna að ég gæti samið bók um höfund sem lendir í vandræðum en á sama tíma hefurðu verið

Hirst sem er er aðalhöfundur þáttanna ég les yfir handrit við tölum saman í síma hann hefur komið hingað og ég legg til hugmyndir þetta er mjög skemmtileg samvinna þetta er óskaplega fær maður hann gerði þættina plús það að hann gerði

í þessu fagi er hann svona fyrir utan Alfreð flóka er þetta eina sem ég hef hitt það er mikið sagt hann og Alfreð flóki já það er glæsilegt ég veit að þú myndir ekki leggja nafn Alfreðs flóka við neitt skáldsagan þín við skulum heyra í Margréti Lóu ég hef alltaf haft áhuga á grafík og myndirnar mínar eru grafískar hugmyndin kemur þannig til mín að ég ákveð hreinlega að prenta ljóð á púða mynd hinum megin og líka vegna þess að það er alltaf gaman að breyta til þá geturðu valið hvort þú hefur myndina fram eða ljóðið þetta er stefna mín líka að dreifa ljóðinu að skreyta með texta skreyta með ljóðum ég er ský í kjól sem hefst í hjarta þínu eina hlið sjálfsins sem kann þá list að skína sterk og rösk eins og sjókona hamingjusöm eins og hundrað skríkjandi smábörn kona í búrku eys vatni úr brunni ég teikna landakort á læri mín móta píramída úr

neita að

fyllast svartsýni sá hluti heimsins sem snýst um tölur og völd fjöldi flóttafólks látinna og særðra fjöldi allra þeirra sem segjast elska einhvern í dag með rauðan blett á enninu færir mér fulla skál af hrísgrjónum sem hefst í hjarta þínu ský í kjól við erfum ekki heiminn frá forfeðrum okkar við fáum hann aðeins að láni frá börnunum okkar ég er fær um að skapa líf innra með mér vonin kviknar þegar fyrsta öskur þitt heyrist og ég kynnist því loks að elska

í kvöld við sjáumst